A fagnapahagna ny angôfo mbô tsy haratra <noise> a angôfo fao tapahagna fao tsy manditry amin'ny afa ma- marikitry hôditry akagny fao le le hôd- le angôfo fao tapahagna. <noise>